Ny fampiasa ny biby amin'ny fialamboly zany da ady hevitsy mbôtsy hay hoe ino ny tena marigna agnaminy, fa io da mianky amin'ny olo tsirairay avao satria misy ny olo mankafy biby, da misy koa ny olo tsy mba manakfy biby, da igny zany mianky amindreo hoe raha tia biby da mampiesany ny biby lafa manao fialamboly i fa laha tsy tia i da tsy mampiasa.